Ankarazagna ra magneno misy tadiny zô an de a lokanga reka an, de a gitara kôa reka, io agnisany misy tadidiny, avy amin'ny alalan'ny tadiny igny an nô ahafahany mamoaka feo.